المزايا ديال الشهرة والعيوب ديالها المزايا ديال الشهرة هو انه يعني تقدر تمشي فينما بغيتي ويعني اعرفوك الناس وبزاف ديال الحوايج او العيوب يعني تقدر تكون ممرتاحش ديما في اي بلاصة حيت كتكون مشهور بزاف